වෘත්තීන් <hesitation> ගත්තොත් වෛද්‍ය වෘත්තීය <hesitation> හෙද වෘත්තීය <hesitation> ඊළගට දන්ත වෛද්‍ය <hesitation> ෆාමසිස්ට් කියල අපි ගන්නවා. ඊළගට <hesitation> මානසික වෛද්‍ය <hesitation> ඊළගට නීතිඥ වෘත්තීය <hesitation> විනිශ්චකරුවන් ඉන්නවා. ඒ වගේම <hesitation> ඉංජිනේරු වෘත්තීය ගත්තොත් <hesitation> ඒකෙ <hesitation> කොටස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. සිවිල් ඉංජිනේරු <hesitation> පරිඝනක <hesitation> ඉංජිනේරු <hesitation> ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනේරු <hesitation> මිකෑනිකල් ඉංජිනේරු <hesitation> වගේ වෘත්තීන්. ඊට පස්සේ ගණකාධිකාරීන් <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> ව්‍යාපාර සම්බන්ධ වෘත්තීන් වල නියැලෙන අය. ඒ වගේම <hesitation> ගුරු වෘත්තීය <hesitation> කථිකාචාර්යවරු <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> විදුහල්පති <hesitation> වරු <hesitation> විදිහට කටයුතු කරන <hesitation> අය ඉන්නවා. ඒ වගේම <hesitation> කලා ක්ෂේත්‍රය ගත්තොත් එහෙම <hesitation> රංගන ශිල්පීන් <hesitation> ඒ වගේම සංගීතඥයින් <hesitation> සිනමා <hesitation> අධ්‍යක්ෂකවරුන් ඒ වගේම <hesitation> ඡායාරූප ශිල්පීන් <hesitation> මාධ්‍යවේදීන් <hesitation> ඒ වගේ <hesitation> වෘත්තීන් ගොඩක් තියෙනවා තමන් ඒ එක එක <hesitation> නියැලෙන <hesitation> ක්ෂේත්‍ර අනුව.